Sezgi qaror qabul qilishda muhim ro‘l o‘ynashi mumkin, chunki u ong osti bilimlar va oldingi tajribalardan kelib chiqadi. Biroq, sezgi har doim ishonchli bo‘lmasligi mumkin, shuning uchun uni mantiq va faktlar bilan birgalikda ishlatish mumkin.